جرب تسوي سلطه خضار ملونة حط فيها خيار وطماطم وفلفله مع شوية الزيتون والليمون كمان ممكن تسوي صدور دجاج مشوية مع بهارات وتقدمها مع أرز بني أو كينوة ولا تنسى الفواكه كواجبة خفيفة مثل التفاح أو المانجو